Ti ich ja' kukuxtal ayim, kukuxtal a' pek'ija', kuya'lb'äl ti ich kastiya nutria, a' ayim kuya'lb'äl ich kastiya lagarto, a'lo' b'a'alche' kukuxtal ich ja' b'aje'laj ti ja' wa'ye' yan käy ulaak' käyan k'ab'a' lu', säk käy, b'ox, a'lo' ki'oo' a' pek'ija' a'lo' ulaak' b'a'alche' ma' ki' a- a- ayim xan.